<hesitation> animal abuh eo to ep o, poh nom to no ro nah, haewe nah, kopa toa eh ro, enimor e to poka rebuer si a kao. toa eh ro a animal boneh, pa sua ba poh tem man, to ep koe no ken tah veh. A kao koe ken tah. Taman na enimor. Mani ro, pama banis kao varu bea oah a vakunai. Pa ep o ina a kao kopah sue po, eh, to ep man eo po ken tah va'ih poka rebuer si a kao. Tataman na enimor koeh. Gen a naban to matop irer sih, naban to nat akah irer pa kiu pir. A kao gen sih, a tah en a viah. Tavon ve to matop erer si o kao nat irer pa, a ius pa animal boneh. Ve kipa matop i rebuer tavon to te merer ama banis kao to gon moni. Moni bo si o kori to gon rer si pama animal bomarih. Tataman ama kepa moni a ponih. kipa te rer si pama banis, matop i rebuer, abuabuh kir pa vavoen. Po tem eo to ep o ina animal boneh, pa koman akah, ih, to iu rakah no to ken tah va'ih si mas matop in ta pa'eh. Vegen eo si gon- gon nih to- toksan o no beo to hin e teye. A voe moni akuk koe kapah voen ama ken, te meror ama ken enimor rarih. Animal, mit pa- mit pa kao sih, tah en a viah rakah. I koeh a tavon to pok mit a rema buer sih ve ear to en ror sih. Ve a naban to iu rakah irer si. Vegen po tem eo to ep o ina animal boneh, to manin aka ro kopah sue ro beo to ke te raka no pa, po o ve a naban to, matop irer a, ama- ama kao varih. Kopa ep pet ina o ito nes gon sisi rer pi ba sisi rer o gon rer a milk pi milk pama kao subuav veh. A milk pa kao subuav sih a viah rakah. A a fresh. Ge, kopa karev o, eo he toa eh a kao boneh po poh tem. Sue ba eh, pespla tem ve pa ep ina, a kao. Baiton akuk ror si ama vahutet, mea ep akuk ror pama piksa bea ep iror pa kao. Vegen po tem boneh, eo to ep matan aka roh. Pa sue bah, ih o kuru a- a kao to toa va non sih. Ken enimor bone abuh to vegen, animal boneh, toa va klin akah. Pa uvin nia veh. Uvin nia to parin na toa vaviah. Pa iu hev akuk nom yiah. Heh, eo gen to koman ovoe rakah no si beo si mas, no vah. Ko ong ha po o naban nari to matop irer si ama enimor bomarih. Ko gunah keo no ko te koman no nen Ko ep, te vatat akah, ko- kosi ot a sonin niah, ko vahehev ina sonin niah, ma uvin niah veh, parana toa va vi'ah. Toa va smut aka non. Eo gen to momor aka ro po tem boneh, eo he toa eh a enimor boneh veh. Eo ko veh, to iu raka ro no si beo sih, ep matan, ep matan akah ina enimor bone veh. Poka rebuer si a kao veh. Tem boneh eo to toa eh ro yiah ko pah, sue eo bah, ih, eo ve win aka vureo. To ep matan aka eo pa tah va'ih. Poka rebuer si a, tayiah veh, kao. Gen a naban to te rer sih pama o bomarih, o ito matop rebuer, naban to gon voen aviah raka rer sih. Voen aviah raka irer si a tavon to matop irer si a, ma banis kao veh, eh vegen e oah akuk. Manin aka no si beo si mas te meno ta teh, matop koman ino. Ko vung koman inia veh, ki abuh koman beo ma- beo matop ino yiah. Pe eo to kehkeh rakah no sih beo si mas te- te me ta te ge eo si mas, ep akah ro in ta te. Ko pa ep aka ro eo. Pa momor aka ro eo he toa eh a tah boneh. Pa sue bah eh ken tah. I kuru va'ih a naban to matop irer sih mea pok mit karo ma rar ka en ror. Pa tah va'ih to poka rer si a tah ve a kao. Eh, a tataman a enimor a ponih. Tataman o mit. Tah kori a bone veh. Ge, a- a kao koeh. Vegen eo to sue no si ba poh tem, si mas temeno, hek, ko no ko ep aban. Ge ko hek ko ep pama naban ari to te merer si ko gon ta te bo ko, matop koman in. Mamanin aka no si beo ep ino a, tavon to matop irer si a, tah bone a enimor bone veh. I gen si a enimor a viah. Matop i rebuer si po o e i to gon moni a e rebuer si pa saet apa tah en veh. A voen inia gen ta dor anon, voen inia to parana peah. To ot ta anteon aka nom ke pa voen. Po o a naban to matop i rebuer sih, a banis bo a kori pet. Taman a ba- banis. Tane non ta'or ki ong nona ta'or. A tavon pa matop i rebbuer si ki pak pet bir vatete pet a merer a, ma ken enimor bomarih. Vegen si bir vavahuh, pa te ma ama kokori ki pah toa vaviah. Ko kokori pa te koman rer pama o pir, bo sinan te koman rer pama o pir, mea ma te vari ma oete te koman bo rer pama o pir. Po o ito matop a rebuer si veh. <hesitation> vegen e oah raka sih. Mamanin akah no si a tah bone veh, a kao. Pasi kokoman no va ko vagogom aban. Tem boneh, to koman no beo si mas, si me o kua- kua ki no ki ep aru. Vatare ra'oer vatare matan ra'or pa tah ve to poka rer si a A kao veh. Ear to ep akuk ror si pama piksa, pama buk. Vegen po tem boneh, si mas no ke ep matan koman. Po o ito toa a vanon. Ke ep po o- o ken enimor bone to toa vanon. E oah akuk koeh po ken ennimor boneh eo to manin akah ino yia sih. pasi hek aban na roh to meoh tem pa no pa ep aban.